Punna nakke menurukku penting kalia injo anak-anak a di pasikola, hakgenna akullia na saba' injo asukkara ki nguppa jamang-jamang nu haji apalagi punna tala sarjana ki appada ma nakke inni tammatang sma ja a'mantang ja naung ri balla, anjaria ibu rumah tangga jari nakke ku suro kaleai anak-anakku angkua patinggi-tinggi sikolannu naik nak apalagi anak burukneng ku, supaya kulle todo ko jama-jamang nu haji a nu uppa, tala sanna a sessa jamang mingka riek todo intu tau toa nu tala nu parutusu i sikolanna anak-anak na parutusu i sikolanna anak-anak na ka biasa nampa mi tammatang sma na suro mi bunting apalagi punna anak bahine ka injo mi alasanna bede' manna sangga assikola tinggi tatta ji ladi panjari ibu rumah tangga jari, nakke pa'pasangku mange ri anak-anak a intu mae angkua assikola ko haji-haji paka tinggi i naik sikolannu na kulle todo nu angka-angka sikiddi deraja' na tu toa nu Kapunna anre sikolannu tala na angga ki tau maraenga na kuarang ajarri ki todo' na parearei ki taua jari injo mi nakke anakku ku suro mentodo i sikola tinggi-tinggi ka para-parallu kalia intu assikolayya maing todo i ku pauang anakku kau jamangnu assikola mako punna doik manna nu tunggeng kalengku nakke pa akboja doik akrurung bapak nu ka kurasakan todo'mi tala sikolayya nakke asukkara mentodo i